Ma pwaya ngi niya tsurǝ na ko niya tsu nǝ ˈyarughuma vainyi nkwala zhi na dzǝvurǝ america niya ngi niyan dzuvǝ pwa ndza baturai ri koda yakyai wa baturaiya ndza mbǝ najǝriya pwa nzayari ko kuma mbwagula pwa riya shǝri ri ama zhingi dzǝr dzǝvurǝ amirkau to waya ngyi niya dzǝvurǝ america domin mbu dizǝ wa dzǝvu ama zhi ngi dzǝr zdǝvu to waya ngi niya dzǝvurǝ pwughǝ america